Ël tostapane a serv për tusté ël pan, ün a fe a pìa 'd fete 'd pan, a büta ël pan dint al tostapane, al atacà l'eletricità e ël tostapane a scauda ël pan e stop